Karazagna dihy le eky, izy koà dihy gasy malôha: salegy, baoejy e, antosy, malesa fô misy koà ndreky dihy dihy trotrobe ze dihy gasy aminay dihin-drazagna aminay agny ke misy ndreky a-a-sasany magnano afindrafindrao, avy ake misy sasany ndreky koà magnano rock, magnano jazz.